<hesitation> Karazana zava-maneno misy tadiny fantako a: <hesitation> gitara a, de violon, ake koa piano a, de taralila, de valiha a, de synthety a, de gabôsy.